mɛ a nu nɛ honi debwenu a mu beso a han mɛ wa yiro wa ma dɛ mu wabe miɲan a bo a wa na a yɛrɛ yɛrɛ ho a za donk to oyi va wa nu ɛnan to zamu bawe woro o va ha miɲan ɛnan to bomu ɓawe woro han kiltura so beɲu yi a fo wɛ to mu a bebenu to mɛ tɛ bebenu na ma mu besosi a be debwenu yi wo benɛ to mu a benɛ se mu